Pa hazel un prossupuestu pa una boa ai que tenel por cuenta los gastus, que se quié de tenel, aóndi amus a hazel el conviti, el tiempu. Amus arrimandu tó essu i assín vemus lo que se pué premitil i qu'es prescindibli.